والله أحب إن أنا أسافر أوروبا، وأشوف دول مختلفة زي إيطاليا، وأسبانيا، و <hesitation> إنجلترا، <hesitation> أحب جداً إن أروحهم، لأن أنا بحب ال <hesitation> الشعوب دي، واتعاملت مع ناس طليان قبل كده، وناس من أسبانيا قبل كده ف <hesitation> يعني بحبهم جداً.